Toh Curaizey kaŋ ay ga bay laabo ra i ga ba, zama zamano kaŋ ra ir funu din Curaizey ga ba laabo ra amma sohõ afo-fo ka bara laabo ra cindey binde ka, malfa kar kwayay na i wi, cinday mo goono. Ni di curaizey ra, sintina day kwalŋay goono, kwalŋay-guutu goono, curaizey kayna zaza yaŋ kulu goono, ni di gabu yaŋ goono, gabu ize kayna goono. Fagab-fagab goono, gaaru goono, <noise> mate gabu <noise> balbeela yaŋ kulu goono, i wane yaŋ kulu goono. Ni di ma bisa, ma koy yongo laabo ra, ɲgay mo wadin yaŋ kulu, zorbi yaŋ, jinde kuuku yaŋ, wane yaŋ kulu goono ciri zinzi yaŋ goono, takaru-karu yaŋ goono, takaru-karu beero goono, takau yaŋ goono, ce wane yaŋ kulu curaizey yaŋ no. Toh kuti yaŋ kulu curaizey no, zama i kulu hari ra no i ga furo i ga deesi ka'koy beene i ga zumbu ganda. Amma sohõ ir laabo ra sohõ iboobo kulu si no, ikulu cinday i ni hay ka wi, cinday mo i na laabo naŋ, ka bisa ka'koy jine. Toh sohõ ni di neewo laabo kaŋ ra ir go afo-fo ka bara wadin dumo, dauri dayno i ga duwa iboobo hala da je gabuyaŋ kulu i ga duway laabo ra, afo-fo.